Fomba anamboarako karazan-kagnina telo e, amina <hesitation> fa- miainga amina <hesitation> fampiasana raha maniry fogna e, <hesitation> ôhatra zao afaka manamboatra zao a rô, <hesitation> juste hoe ôhatra hoe pomme de terre afangaro carrote, de afangaro <hesitation> tomaty, de afaka manamboatra dessert koa, ôhatra hoe <hesitation> voankazo regny fogna afangaro salade de fruit de <hesitation> afaka koa manamboatra lasary ôhatra lasary caroty afangaro concombre afangaro tongolo.